lɛ a ɔnɔnso nɛ ya a mini a mi se abezo ere a wara tin mɛ lobe vuru a do mi te mi yɛrɛ mi sina mi yɛrɛ mi te tin arobe yɛrɛma abezo nwan ah abezo sovea